ég man þig verður frumsýnd á föstudag myndin er byggð á samnefndri bók

Sigurðardóttur sem sló í gegn þegar hún kom út fyrir tæpum sjö árum

Íslandi þá hverfa börn ekki það er nú samt það sem kom fyrir hann Benna líklega hafa fáir bækur haldið vöku fyrir jafnmörgum Íslendingum og

ég man þig eftir

bókin kom út árið tvö þúsund og tíu og seldist hátt í þrjátíu þúsund eintökum en það mátti þó minnstu muna að höfundurinn hætti við að senda bókina frá sér

kláraði þessa bók þá fannst mér af því þetta er hrollvekja hrollvekja mér fannst hún ekkert hræðileg

að mér fannst bara að það væri ekkert hræðilegt við þessa bók bara ekki neitt og varð eiginlega hálf miður mín og fór að tala við útgefanda vildi bara ekki að hún kæmi út þá var hann búinn að auglýsa hana í bókatíðindum

aftur snúið hann fullvissaði mig hún væri alveg hræðileg Óskar Þór Axelsson leikstjóri sló í gegn með

svartur á leik fyrir nokkrum árum hann heillaðist af ég man þig um leið og hann las hana og sá strax möguleikana á kvikmynd ég var mjög heillaður af henni þegar

gat ekki lagt hana frá sér það var það sem kveikti í mér

ég var að lesa hana þá finnst mér alltaf eins og ég hafi verið einn uppi í sumarbústað um miðja

þurfti að leggja hana frá mér hún var svo spennandi og hræðileg um miðjan dag að lesa hana en fékk þessa upplifun ég held að fólk fái þessa fölsku minningu halda að það hafi verið uppi í bústað um miðja nótt að lesa hana í vondu veðri þegar ég las hana og hugsa um hana og hvernig hún yrði að bíómynd að þetta mundi skila sér en hver er lykillinn að því að yfirfæra hrollvekju

úr bók yfir á hvíta tjaldið það er auðvitað það

sem er erfiðast sko að reyna að reyna að gera það bæði að það sé dulúð og líka að það séu einhver

hrollvekja svo er hún spennusaga hefðbundin spennusaga svo er hún líka bara heilmikið drama í ég man þig fléttast saman tvær sögur önnur sem gerist á Ísafirði en hin á Hesteyri á Jökulfjörðum að fara til Hesteyrar var auðvitað

er eftirminnilegast við við þetta ferli að gera þessa mynd og og aðstæður þar eru auðvitað mjög frumstæðar það er ekki rafmagn og maður er ekki í símasambandi eða neinu slíku maður þarf að fara með báti sigla í klukkutíma

frá Ísafirði það var heilmikið fyrirtæki að koma öllu þangað og vera með rafstöðvar og öll tækin þannig að við sigldum yfir tókum upp í bátnum á leiðinni yfir svo var bara farið að dimma við vorum búin að missa ljósið vasaljós á hausnum og

koma þessu á staðinn það var bara að bera allt eða keyra í hjólbörum þetta gerði hópinn samheldinn og að vera þarna í viku í tveimur húsum allir sofandi í kojum ekki með rafmagn bara vasaljós og frekar kalt og

í húsunum það var einstök upplifun Yrsa þú ert kvikmyndagerðarmaðurinn og þið kunnið að gera þetta

ég treysti honum fullkomlega fannst ég ekki hafa neitt við það að bæta sem hann nú þegar nokkrir dagar eru í frumsýningu er Óskar kominn á sama stað og Yrsa rétt fyrir útgáfu þegar hún áttaði

sig ekki á hvort verkið væri raunverulega hrollvekjandi það er mjög erfitt að átta sig á því mér finnst þessi hluti sem við vorum að taka upp ekkert vera hrollvekjandi að reyna að finna þau tól og tæki sem hafa verið notuð við að segja svona sögur í gegnum tíðina og þessum aðstæðum sem við erum á Íslandi og láta þau virka þannig sjá myndina nei ég ætla að sjá hana bara á

alveg örugglega ég er búin að gera mitt besta að gleyma bókinni sko þannig að ég held að það sé enginn á Íslandi sem hlakkar jafnmikið að sjá þessa mynd

sem hleypt var af stokkunum í mengi á dögunum Halldór hefur skrifað forrit sem semur sérstakt lag við hverja ljósmynd úr fimmtán þúsund myndasafni NASA halla og Einar Rafnsson kynntu sér málið ég hef alltaf verið mjög áhugasamur um geimferðir tók þann áhuga dálítið mikið út í að horfa ítrekað á bíómyndina þrettán sem er frábær mynd en einhvern veginn tókst okkur samt að komast til tunglsins og aftur til baka nokkrum sinnum þannig að tölvurnar sem við erum með í vasanum í dag í símanum okkar eru miklu og mörgum stærðargráðum öflugri heldur en tölvurnar sem komu okkur til tunglsins auk tónlistarinnar er Halldór menntaður í tölvunarfræði og nýtir gjarnan tæknina á skapandi og frumlegan hátt í verkum sínum til dæmis í sem sækir innblásturinn út í geim þetta er tónverk sem er búið til út frá myndasafni NASA frá þeir gáfu út fimmtán þúsund myndasafn sem var sett á netið fyrir tveimur árum sem geymir allar myndir sem voru teknar í þessum leiðöngrum til að auka

lítið forrit það sýnir þér mynd úr þessu safni af handahófi og býr í leiðinni til lítið lag eða

fyrir þessa mynd og lagið er þá einkvæmt fyrir þá mynd til þess að hlusta á tónverkið er hægt að fara inn á heimasíðuna mína

punktur is og þar er hlekkur yfir á síðuna fyrir til þess að gera

þetta nota ég alls konar forrit og reikniaðferðir til þess að tölvan nái einhvern veginn að átta sig á stemningunni í myndinni til dæmis með því að telja hvað það eru margir áhugaverðir punktar í henni eða það sem tölvunni finnst áhugaverðir punktar þannig að mynd sem er bara af hnetti einhvers staðar í fjarska og eiginlega öll svört hún býr til miklu og meira moll drifið lag heldur en mynd sem sýnir geimfara og fullt af við opnun vefsíðunnar mátti raunar hlýða á aðra uppfinningu Halldórs sextán strengja úr kunnuglegum efniviði harpan er smíðuð úr kassa sem ég keypti

til á hverju heimili og er undir blöð og alls konar dót ég rak augun í þetta einhvern tímann þegar ég

með kærustunni minni og þá sérstaklega formið af því að hún lítur út eins og flygill hún eiginlega kallaði á að það þyrfti að smíða eitthvað úr henni ég er

af þessari hugmynd að hlutverk listamannsins geti líka verið í að hanna aðferðirnar við að búa til list í staðinn fyrir að búa til eitt listaverk þá býrðu kannski til forrit sem býr til í þessu tilfelli fimmtán þúsund mismunandi verk sem eru þá hluti af seríu og mér finnst bara að

að til dæmis í mínu tilfelli tölvunarfræði ég lít á hana eins og hvert hvert annað verkfæri sem ég er með í minni verkfærakistu sem listamaður ég fór til læknis í gær og hann kvaddi mig með þessum orðum hugsaðu vel um sjálfa þig ég spurði fæ ég ekki lyf eða myndatöku nei farðu vel með þig ég hef nefnilega verið veik í fjögur ár eða síðan ég hætti í ofbeldissambandi það var bara í sem ég var ekki veik eru til

spurði ég og er þeim sinnt já já sagði læknirinn eru konur hógværari já sagði hann en af því að við konurnar fórum að tala saman frammi á biðstofunni um kvennasjúkdóma gigt mígreni vöðvabólgur en karlar fá þetta líka en það er eitt sem við konurnar gerum við hugsum um aðra við erum alltaf að hugsa um aðra foreldra börn vini og það er munur hvort maður segir hugsa eða annast tungumálið skiptir nefnilega máli ég get verið að hugsa um mömmu eða

og hugsa ógurlega eins og hugsun mín geri mig betri geri mig að lækni en hugsunin gerir bara eitt hún fjarlægir mig frá sjálfri mér og nú hef ég gengið á milli lækna í þessi fjögur ár ég er á leiðinni í

uppskurð það er búið að athuga meltinguna lungun hálsinn en ekkert er fast í hendi það spyr enginn um þetta ofbeldissamband ég er nefnilega enn að hugsa um þennan ofbeldismann hvort ég eigi að hringja í hann tala við hann hugsa um hann og skapa þannig